علشان نسوي سندويش بسيط، أول شي نأخذ شريحة خبز وندهنه بشوي مايونيز أو زبدة حسب الرغبة، وبعدين نضيف شريحة جبن ونحط شوي دجاج مشوي أو لحم بارد. وإذا تحب نضيف شوية خس أو طماط عشان تضيف نكهة طيبة، وبعدين نغطي السندوتش بالشريحة ال - الثانية من الخبز ونقطعه بالطريقة إللي نحبها وبالعافية.